Fanasa lamba ame tagna zany, voalohany eky aloha asianao ame koveta agn'ao izy da idignanao rano da asianao vovosavony da aloalognanao, da refaveo amizay alainao tsikiraidraiky izy da osokosoinao ame tagna da refa vita amizay igny da <hesitation> kobànao izy da vita.